La kú ii mý kuý tii re fáá’ra dsa lí fó’ ere jmⱥⱥ ra dxi e re ïï’ rá i jö re xǿǿ ra kö’ ere kiéra kö’, re täá’ra ä’ jmýý’ kié’ ‘nýý’ ere kiéra kö’ enɇ ii ere jmⱥⱥra e xin mý kuý tii.